Biby rameva zany malôha i agny amin'ny Egypte agny am'regny matetiky tegna tiany petrahagna, matoa biby tia mipetraka am'désert zany malôha biby mahavita ts- tsy migiàka rano mandritry ny fotoagna maromaro zany, <hesitation> voalôhany malôha izy <hesitation> paozinazy malôha am'tendany akao misy raha karaha geda afaka m- mitahiry rano raha io avy akeo na tsy migiàka rano mandritry ny fotoagna maro izy tsy magnino tsy tia higiàka.